Ñy fandehany ñy mombamombany ñy sakafon'olo <shushes> a Royaume-Uni añe: -Rozy añy ,manany ñy sakafo mahazatsy an-drozy <shushes> ;mihina hany <shushes> mavesatsy roze ,ro ampy an-drozy soa ;manahaky anizay ñy sakafo atoandro no hariva ;mihina mofo mafana rozy aminy ñy fitiavan-drozy hany mafana zay noho ñy hena matetiky henan'aondry ;manahaky anizay ñy legimy ,rozy añy tea mihina legimy.